मचली, गाजर, पालक, सकरकंद यह सब आखों। के रोषनी बढ़ायों में बढ़िया मानल जाएँ सकरकंद में बीटा। के रोटीन से भर्पूर सकरकंद आखों के लिए बहुत बढ़िया। मानल जाएँ आखों के रोषनी के लिए खटे फल भी। सवर्वपर्थम रखल जाएँ खटे फल के अंदर विटामिन सी। के भर्पूर मात्रा पाल जाएँ अंडा भी बहुत बढ़िया मानल। जाएँ आखों के लिए बहुत बढ़िया मात्रा पाल जाएँ।